<noise> ס'איז עטיש צו לייגן די לעבן פון מענטשן פאר חיות ווייל מענטשן האבן געפילן און זיי פארשטייען וואס לעבן מיינט עכט.